ماهیان یا کبان باید یوه ورځ کې مصرف سي او که چیرې یخچال کې کیښودل کیږي نو څلویښت درجې د سانتي ګیرید ، <hesitation> نه کته هوا کې یا ټیټه هوا کې او یا هم څلور درجې د سانتي ګیرید نه ټیټه هوا کې وساتل سي، څه بیا کولای سي له دریو نه تر څلورو ورځو دوام وکي. همیشه باید د مصرف نه مخکې وکتل سي څې خراب نه وي.